Haa nɗuɓu nii miɗon yaha lara likita nye'e nde gotel koh nde ɗiɗi. Nde mi yahipat bo miɗon waɗa minti shappanɗe tati yahugo shappanɗe joi